Paosy hely zagny natao hampirimagna raha hely, fitaovagna hely zagny, ohatra hoe lakile, na zay raha hely zagny e. Mba hoe assuré kokoa zagny izy tsy ho very.